Ah koh gimu suya tukheh technilogu ah nzumza mu meleh, barah su shekhiliyi kamba tebe babirim ken kenneh ah mi duguh a shekhi nimanni technology ba amma, ah nzumza mu suyani meleh su sheklasum technology tebe ya pakna paroh woh yi koni bizah, koni tevi, koni handset damp gi bani, ni gibani sum ah pak poroh woh yi. Domp bamī nebo ma ya wawu ba pakporoh woh technologu ba, toh yi paghe tan yeneh yiri fa fana a nzumza mogho dabban, amma boni nʒumza mi lelah su ya mimi, technology yakam woh muhimmaci ah nʒumza musi yana, technology ya bakrina sum, technology lelah ya mura yoh ka pakgi mi nana ah shekh kamba. Barch suya ngongli letter nasu ngah, na keni ya tuna nzuyha, tuh ban ba, amma melleh, yira dobna ka ka tur domp gima yer balleh ah mi lokacu shinnong tebe ah yera ka kum gomudoh a lokaci ma yeri amma borah, yena wawu ba pakhe ba, ba tumoni wasika yira pakna nʒugah, yira pakna nʒugah bari ya pakna nʒugha tarum boh twela beni ba mu kuna yima ki saki nyonfleyeh ki utrbo, ya tuna nʒugha mogho, nʒugah bari, nʒugha tarum kakani ki tu bene agabo passina waneh, amma melleh, ah mi lokaci shinnong yira ballah kun wo babirim ah zah, ya ballah kun woh babīrum ah lah.

Ko ah ya woh yen lelah, ba balgi kambo sai tebo nʒereh ka balkun wohyi koka pakporoh woh yi bikyam lelah, ah ya woh gimi ya tuklini computer boh gibukona biraba yawwa domp gibemi ah ya ba pagheba lelah, babini ya balkun kjegham ma ya woghe mulleh ni technology ba ba biraba woyiba yira wak jegham melleba soko ba gabo minam ka yah tareh woh yoh kusu balkun ki kusu pak gemi na manang kusu paghe gimi na manang amma ba passina yi wawu bulkum woh yoh ba saī ko tare woh technology in wawu kin gab yoh ba sai technology domp gimi ah ya pakghe bo technology borah ba yereh wawu ba pakghe ka. So ni man ni technology? Technology ní gimina na manang su shekhiliyi, manang kusu bomi, manang kuma kusu kenkennaeh woh yi, tebe mana? Boyi bíraba toh domp gimi suya paghe. Su ya wewi bakumi yadda suwa kumiba. Lelah babogho yiri kena kenneh ah bammogho bi lelah yibe gijoh, technology ya bamnaboyi, ko lelah bamogho sheghe, technology ya momnabo yi ko lelah bamogho ko kya bamuma shekhi kamba, boh technology yakam a bandi yira kumna yi, yah na kune borah ba, borah suya kenkenneh ni zong, borah suya biraba kafin ka kur tolloh wuro sai kyo passina, kafin ka balkun ko kyembo sai ah yelloh lokaci gullah kafin ka gab bamimogho, sai tolleh lokaci amma melleh fu yebe ba kumī nwe ba. Tebeman, tibe technology yakam woh amfani sosai ah binisum, yakam woh amfani barah, suga gab cewa turawa ya shekli gimi ya ba paghe ba amma melleh sum kumursum suyakam ba shekli gimu ya ba paghe tebe man? Ah ywa ni bi sum gimunana su ah kumna sauki ah mi gimu su ya pakghe, su ya momma nunghe gimu suya ba pakghe, lelah domp suya ba suyaba pakghe tebe technology boh nama technology hiraba, yira wawiba kumi ba fakna leleah ni technology ni bakriyi, kyeghe ni technology ni bakriyi, gi kogho ni technology ni yuni ko nī man lelah suya ba pakghe ni technology ni yuni, ya nyhinlina jirjin sama lelah ka liya nʒha ka kya abuja no poreh technology, ba biraba a sheliba kuma yeriba ya wawu ba kum anfani woh yi ba ko lelah ah yer tahgi boh technology bīraba ya wawu talighi ba lelah babīrim yaba gbalban ni tebe technology, babirim ya ba yip babirim, tebe technology, babirim ya ba gbal babirim tebe technology technology ya kam ko amfani eyakam ko koman, yira rikna righa woh technology, ya bella gi woh technology, lelah ah bemi china yera belleh gi woh technology, yira kena kenneh woh technology, yira kena kenneh woh technology, yira pakna koman woh technology, yawuni sum mellah bah. Borah sai Su ken kenneh ah muri zongsum, suya pak koamn ah muri zongsum, lelah ah ya tikna kabag woh technology, suya bel gi ni buk borah amma melleh, technology ya bellah gi, lelah su yakam woh bohri pesigina su pesha fwa, ni technology ni pak abin nan ye ki yuni gi bakuna lelah yira ken na kenneh ba yer kyah fwa yera kenna ah mura go kogho tebe ni technology ya yunī yoh, ni technology ya faniyoh amma barah woh terisum ya ken kennah ah muri nzongyah na kyah fwa ba kyah pakha poroh na fwa muri nzongyah, amma meleh suyakam woh technology, yira yepna muri machine ka kyah ba poroh, ya yepna muri machine ka kyah bami ya yeri kyeh, yira nghinglina ah mota ka kyah bami ah yeri kyeh, yira nghinglina ah mota ka kyah bami ya yeri kyeh, yira pakna poroh woh computr, ya pakna ko man tebeni technology, technology yaka yak kunisum melah sosai su ya wawu ken kenneh botareh woh technology tebe technology ni gima na manag sosai ah beni babirim ko ni belah meh, koni ba bangna, koni ba pinneh, koni babirim belleh meh, ko ah kepna, ko ah sapna technology ni yeh ko yen, technology <hesitation> kuma ya nghana ba sum domp gimi su yeri, technology yira keni na sum ah bami ya yeri kyeshi technology lelah mi yi ah ba balgi ba birak woh technology, ah wawu ba balgiba, technology lelah ba biraba woh yi, yah wawu ba balgiba ba bira ba woh yi, ya shekhi gimi ya paghe ba, ah kwoi <hesitation> ba balgi bunna mi nana melleh. Ah ya pak amfani woh technology, sabo domp gibakuna biraba, suya wawu gimi su ya ba paghe ba. Bikyang ya nana ma technology ya gballahban eh biraba woh anfani ba, technology ya woh amfani sosai seko ba sheklo yadda ma kenni kenneh woh yi ba, ko yadda ma pakni poroh woh yiba, na tohi yawuni eh biraba woh anfani sosaí amma eh yakam woh amfani ah benisum tebe man, ba shekoh yi ya kenna kenneh woh yi ah nʒere mi ba shekmeh, yīra pakna poroh woh yi ah nʒereh mi ba shakemh, yira kuma ya kenneh ka bude muce babirim woh yi, yira kuma ah kenneh ka nur babirim ka shekli gimi baya pagha tebe technology, technology lelah miyi ah kenni sum ah ko beh, niyi yira purisum ah ko beh, niyi yira pursum ah ko beh, niti ya tiksum kusa li gilli, niyi ya tiksum kusu ken kenneh, miyi ya tik sum kisu mak toloh ah wursum tebe misu ya makna ah wursum yīra bakriyi ni ba mak tohh ah wursum ba, boh technology bīrabah, su ya wawu ba mak toloh eh wurusum ba, boh technology bīrabah ya wawu ba bakri muroh ba, tebe ko mwa muroh mo ni technology, domp gimi ah ya ba paghe ni technology, ya wawu ka mwa kyong kuni ba sai technology, lelah su ya woh kilipa suya mwana muruh woh yi tebeni technology, suye woh domp gini suga ba pak amfani woh ya ni technology, boh lelah ah bīraba wohyi ba boh lelah ah bīraba wohyi ba kuma yīra shekhi shewa eh yakam woh anfaniba tebe melleh su shekla sun su ya koyi melleh. Meh wursum suya wawu kuma kusu ya ken kenneh mele tereh woh yiba, boh lelah su biraba nzumzaba woh yiba toh suya fanah ahmi nʒumʒah mi barah tabahala mi bora babirim ya paghe yira fah pakna yi, technology manang ah beni bah birim manang kuma kusu ken kenneh woh yi, manang kuma kusu ken kenneh woh yi, manang kusus shekliyi, mananang kuma kusu bongsibi ɓami ah ya ba paghe tebe bami ah ya ba paghe, ah ya ken kenneh woh yi ah nʒereh mi manang, ah yaba yakkumisum kisu kum nʒereh ma shekmeh, ah ya be yakkunisum kusu pak poroh ba shekmeh, ah yaba yakkumisum tebe kisa gitti pak <hesitation> pori ko nʒereh ah miba, lelab ba ah mon nungo ba, ah kyoh ah asibiti ni technology, technology ya pakna sikanin yoh, technology miyi yira taboh cewa lalleh gimni mamang ko maba, ni yen ah man ah wuroh mi manang ko maba, ni man ah wuroh miya kenni kenneh ko ya kenni kenneh ba. Ba biraba ni technology ba, gibadoh ya pakba, so koda yoh ni likita sai ah shekloh technology tebe miya yira bi ʒumi nʒereh ba ma shekmeh ko yoh ni pilot ni technology ko yohni engineer ni technology, domp gibamina ah yakom woh amfani ah benisum sosai tebe yira yokna kunisum, lelah ko da yohni ten, ba biraba ko technology ba, yira shekliyi ba, lelah ba ba shekliyi kumba, yira wawu ka mom nungheba, technology yakam kp amfani ah banisum sosai, eh yakam kuma ko muhima ah benisum sosai, ko yoh ni yen, yīra wawuna ka pak poroh woh technology, technology migimi na nī ba shekmeh gi minana manang kusu shekliyi manang kusu kumi, manang ksu pak paroh woh yi, manang kuma kusu nbonsibi bani ah ya ba bakri technology, biyamba yakkunisum.